Tsy fantako kah, ny fahafantarako manokana izao de hoe ny rano ny eny amin'ny ahambo ambony de mafana amin'ny maripana ambony kokoa satria talaky rivotra sy ambony eny ah de mangatsiaka ny rano eny, de noho izany ah <hesitation> tsia pôsibla mihintsy izany hoe <hesitation> mangotraka amin'ny maripana ambany kokoa ny rano eny amin'ny ahambo ambony raha ny fahalalako an'azy.